تقريبا يوميا نشرب حوالي لترتين، ثلث ليترات و كيتعود لترتين و لا ثلث ليترات تسما في الأسبوع نشرب وحد العشرين إيتر هكذاك تقريبا، في السمانه هكذاك نشرب وحد لعشرين إيتر، الما مليح ينفع <noise> ي- يريقل الصحا و كذا مولاها يعود، يعود الجسم نتاعو موش ناشف.